لا والله، ماني بحشرة ، أنا-أنا إنسان. أفضل أكون إنسان، ما أحب أكون حشرة. الله خلقنا بني آدمين، كرمنا وجعلنا من وكرمنا عن الحيوانات بالعقل. الحين أنا إنسان بني آدم، الله كرمني. اختارني أكون حشرة؟ لا طبعا، أنا ما ودي أكون حشرة، ولا ودي أكون فار حتى. كذا حلو، كويس، ما نبي حنا الحركات ذي.